मेते स्थानीय गाडी कु उपयोग क्रनु जादा पसंद छ। यू कारन न केवल जाम कम लगदु बल्कि पर्यावरण पर भी येकु साकारात्मक प्रभाव पद्द दू। स्थानीय गाड़ी मजी यात्रा कर्ण सी नया लोगो सी मिलन कू मोका मिल्दु या न्यु लोगों सी ज्ञान भी मिल्दु। अपनी गाड़ी चलों सी कभी-कभार जाम की या पार्किंग परेशानी होन्दी। यख्तिर में स्थानीय गाड़ी ते प्रथमिकता देंदु जू की सुविधाजनक और आर्थिक रूप मजी भी फ़ायदेमंद छन।